Mamar, toqote dive ngu, <hesitation> nguaraman savat gua lat. Aingo diama agia raki. Manasang madu I ama saski nango ba dangdang toqote isa ngu sru. <hesitation> gua iar madu, ma saski oango, qalengo gal ku mem iom. Ngua taram ngut qutarir savat gu mem iom, ngua taram nguat nari sagalam iom, kor ngua tuvat para iom. Gu nan di sagak nu’un ngu naqi. Gu nan di roqor kri gua marki gua roqi. Ma saski nango ba. <hesitation> Ngua ral Takpone savat gua iar. Ngua taram ama saski nango ba ba, ba dangdang I toqote ama sruqi nango. Madu ngua ral Takpone savat gua iar I as ama saski nango, go ngriktesem da go, <hesitation> go gring gu gu qoe, ba dangdang toqote I nguasru. Mamar qalengo di galengo melul as koir ngua libar ngua mat lagut. Qalengo ba qalengo ba qalengo ba are ra mat laqut gua rowek I ut qulungait ama sagit. Natk qalengo ba, ba dangdang i, sa ngua raqar nagu, gu qoe qarkanga ive ngu rat lagut sama qurungas iva qoir ngu na mat lagut. Dangdang da ngua mat lagut nosat da are qarare I ura sagit ut qulungait da are nasarango di ramat lagut bas a ara varekpek, are’es ba ara varekpek. Qalam disa ara varekpek ama mota. Are disa ara qalong as aingo di as go vareqem amaglem. As koir ama mor em dap qanaksa ngo sru. Ianga di ngo min na ianga ngo met ta ianga ma qoe anga ra ron ba dangdang toqote. Mamar, gua iar madu di ngua sama nama lat madu, ingua taram iva ngu <hesitation> ngut kut ama guitar. Ngut kut ama guitar, da dosaqi ngut kut ama tambourine, da ngu to’ong, ngu sama va ngu to’ong, da ngu sameng, ngua tat nara ma lavop, da ngua tat narama gome qosaqi, ngua tat narama ama manmaqunas nama ngaralugut, qri bama ngaralugurini da ini nga gueng baqop anga gi a banga qaman mangurap ama ravek di ngua taram ngua turaritk. Qari vama ravek rit mot nana, di ngua taram ngo tet ba ngua ti’ir mangurap mara. Ngua taram ngu malmol marama ulaqi. Ngua taram ngun bon dama bulap. Ngua taram ngua taram dama ravek ratet nani ango. Ma ravek ratet nani ango savat ama eram barara, ngua taram ngua tet sama ngatnanakana qarare i ama sare damda barit sal. Ba gualat latu angara ron, ngua tualat b aba dangdang tqote. Ngua taram nguat naqot vat ama latu. Ratungo mani angat ivarap. Qalengo mani ap. Nguat naqot vat ama latu, inamak, inamak as ngoes ama lavo ba ba dangdang toqote. Dangdang vat ama qavalam qarkom i ama, un mat lugut ba iak ut mem qangiap dap nguat mir ba ba roqotw nguat mir berak gu varekpek das koir vasat na gua lat na dama latu anga raron. Dama gaman a a ron, di ngua tualat ngua mualat dama gaman aron. Ama ward development di nguat mir i ama, nguat mir berak ama, ama latu. Mamar mes, ngua met naram vat anga ma qoe. Ngua taram ngua tat naram varama taem i rin bodamna, rin bodam nama ravek di ngua taram ngua tat naram varama manmaqun imalak qari ive rin bodam nama ravek ra taram ri nango qosaqi ba ngua taram ngu todama na are ma ngara lugut vat ara qarare iva ra tat lugut. Ba ngua taram ngua, si ngua taram ngua tat naram sama lange berak iare i ratat lugut. Ba mat ngiap di ngua taram ngu wok nama, ngua tualat nama ama latu vat ama ravek qarare i rik ngiap. Ba qosaqi ngua taram ngua taman yi vama erang imalaik, ba ngu taram ngua taman vama ma qvalap toqote. Gualat da qosaqi ngua taram ngut qutam, ngua taram ngut qutam, gu monak di ngu monak madu di ngodi madu di ngu monak di qoir nga todanga taem, qoir nga todanga qavalam dap ma gavalap me ngua tet toqoroko madu ngua es saman bodam ma school fee di nga taram ngua tilak di ngua tilak sama anga mat ngoritk, va ngun bodam. Ma ruqup, ma ruqup na'ap ama qavalap. Ngua mon sadama ruqup na'ap ama qavalap, ngua mon sadama ban-ga a ron ama langeska madu vat ama as varama quvalam qarkom i as ama saski nango di ngua ton sadama qavalap angararon i ameram. Mani memar ive mani ngu ngiap madu, toqote navat Takpone vat karkanga gua iarba ngua tuqum. Ba qosaqi roqor savat karare ive ara aram di ra tan naniango savat ara ba ngu nan savat ara. Maras maras vat ara ba qarare i medama qarot golam gi ive yi sal, di ngu nan savat aqi memar ive saksak galam gi ba ve yi sal. Ma ruqup nara di ratet nani ango sav, savama house sick kana. Ive ngua tat naramba ba ngu nan ngu nara. Are di qari bama qarotgalamgi da ngua rat naramgi. Agi a banga qarak i ritalka ba agini qarkani mangurap ma iom yi sal ba yi sal memar. Mamar mes. Nguates ama mar sagale Ngamuqa navat ianga ma lat i qamunga da ngua qan i qoir ama gilnga ma lat da ma langesnga ma lat. Ngua taram nanas i nagetk nangore varivat ime Ngamuqa qamungo ve ngo di nguaran toqorko. Bave ngua rualat beraq aqa roqorko ba ba dangdang vat iaro ama qavalam. Ma sneng-gi ia man varango, ba sanguat muqun soqop da qopkias ngua tualat toqor na gua met naram beraq ama ravek da qopkias ngua tualat. Ma qavalap ngua mon sa da'ap angararon iama saski nango roqon a meram qunaksi ama ngara lugurini i ngua mat lugut dama ban ga i madu ngu talka qanak saqi si iak ama morka i qa ngiap. Ngu talka saqa roqote i madu ama ravek di qoir marmar kalam da navaraqa. Sa lat toqorko ba man miras toqorko koir anga marki anga elaki savaraqa. Are marmar kalam da navaraqa dap are di qoir marmar kalam da naqa utaram uri tal ama ban ga dap aiqa di ama marka ama raka. Qat sangar ama bulapki a melaki. Meda si di nguk nak. Si da ngu ruqun naqa ive qa kot. qat sangar ama marmarkalam, qat sangar ama marki amelaki ba, ba dangdang iqa ngiap, di at ngiapki di qoir ama sarmangi. Ama sarmangi galam ut dap galamga di qa maraman saram ngo qa tuqum nango isa ngo di vasat na guralat sasare dap vesa ngua tet da ngua ruqun naqa ive ngia tet sago? Da qa tuqun ive ngua tet dap ba qale ngo re di qoir anga lat ive ngua tualat nanga. Gua lat disa ngua mualat nanga ba vasat. Dasa <hesitation> ve ngua tet. Qa di utaram toqote i qoir anga eram dap utsarmadam i arpus naqa. Di a iska iak. Dap mamar mes, ngua tes ama mas sagal e ngamuqa navat iap me ama qaval ap. Qopki ngo dime Ngamuqa qa sam engo mos, qa sam ut mos, mos iqopki ak qat mir sani, ak qat mir sani. I ngo tes ama mar sagalamga i qamu ama ruqup nap ama qavalap imuk va qar kanga gua iar. Iva ngua tualat baqaqa raqori. Te mani ranga ma iar. Mamar mes ve navat go vrekpek. <hesitation> da qosi ak ama banga qaman varango di ngo ralka. Inamak ingu tal ama banga ba, ba dangdang ime Douglas di qamat lugut. Qasu ba qasu ba, ba qa mat lugut. Ngo ral ama langeska ma banga same Elisa. Varama qavalam qarkom iqa su ba, ba qa ten. Iom ama qavalam nga man varaqa, iak ama banga qaman varaqa. <noise> Dangdang, sa qa mon, ut mon sadam ma langeska ama banga aron same Elisa. Qa vas ama ura gring ura vat dap qa mamam nura qarong ama ruqup nirong. Ba savara lat da qataram ga qatet ba qana ditkam samat mas ba qana ditkam samat mas qar kanga i utu nga vavat. Ba qa, qa mamam nura qarong i qat pas irong. Ba arong di qana dam nirong samat amat mutk matnga. Qa mamam mamor varama manania ama qoe. Vat e two thousand twenty-seven, a vat e two thousand seven, da qamanaqi na ianga ma lat ba, ba dangdang toqote. Sama manania ma qoe ianga nga met varaqa. Dangdang da a mem qa qangiap dap sa deng varaqa, sa bulaoka. As nguat sangar ama ban-ga saqa ba, ba dangdang toqote. A ritka da qosaqai qa von-ngo rama ban-ga varama manania ma qoe ianga. Nga me di utme utaram naqa. Murqim ga. Qa taram ga qa, qan bon ngo rama qarot nga ama lat. Qa tuqun nango i ngia rualat toqote, ngia rualat toqote. Qa taram ga saren nango. Qa taram ga saren nango. Qa taram qa masana. Ba, ba dangdang iqa ngiap ira valaga. Aqak ak ama banga da qa but sango. But sango memar. Ba, ba qalengo ba, ba dangdang toqote. Sa gua iar di qalengo roqote di navat iak ama langeska ama ban-ga si iak ama lavoka. E Manuel ba but sango memar, ba qalengo varit vat toqote di navat iak qosaqi ama langeski ma ban-ga. Mamar mes, toqote di qopkias go vamgi qanaksi wat ko, go vrekpek, e Delta yi name Douglas an es, Nani ango ive nasat diva ma mar nga ara, ma mar nga ama anga beraq ara. Nasat, memar ive iak gu Ngamuqa diva ara Ngamuqa ve ri ral nasarango. Mamar mes, qlani vat iaranga ma, ma qoe di, sa qoir toqor nas toqor madu. Sa uton sada ma ba-ga aron mosmos, bama qutsasaram mosmos. Aringo di gu qanaskanes, qoir nani ango ive vasat na ut lange. Nani ango iva ut lange diva nga tuqum. Ba madu me Douglas da ngua ruqum noqa iva qoir kana, diva qoir kana mar anga qutk nadarek dap va qa rat anga Bainigi. Toqote, iva uri marmar nas ama Baining. Da ut taram ut lange. Anga gu qanaskanas di naniango iva ut taram ut lange bava ut sangar ut lange roqote disa vatpasat nut lange ut lange disa vatpasat nanga. Ama ravek qalani ama lavo qalani di, ma ngatmemak kana dama ngatnanak qana di ri su ares tama pidgin dama, ianga ama qalumda ara lange. Sa vatpasat na iaranga ut lange ba aingo di qanaskanes ngo navat iaranga ut lange. Anga gu qanaskanes da qosaqi, sama ivatki. <noise> Sa vasat na mivatki roqote vat iaranga ma qoe disa vasat na mivatki. Ma ravek ta vodam gi. Anga, anga gu qanaskanes, ma ravek ta voda mivatki ba vasat. Madu di qoir anga ravek te mangurap mut. Toqote dama ravekta man samagurap mut da na ral amivat. Toqote di sama ravekti takmat mavangam. Ma nangista ma ravek di nak ta suktik savut qamas banak are navuk ti tal amivat inavuk. Qarkanga ravit di ravasat nasaranga tar muqun man-gurap mut ba ra raqar varut ba rare vit. Da kalut. Saiut ama Kairak di vasat nut lange raqori. Qosi ut mat lugut ba ut mat lugut ba vasat na qarak ama Bainiga bave iaranga ut lange ama Kairak diqopsisi vasat nanga. Sa roqote disama ravek disa qoir toqor nas. Ara lange disa nga qut sa sarana. Sa utaman na ianga naman-gurap. Qarkanga ut lange di ratarat prut nanga baiut toqote dive vasat nut. Dap nap iarare ures bura vrekpek di vesa vasat na iaranga ut lange. Da aingo vat go iar di iaranga ma lange di nani ango iva iarak ut qulping-ga diva mani va qale vasat naqa. Ba ngi la gu qanaskanes ive nani aingo ive aiut utat lagut savarana dapa qale urat mat lagut mamor sadarek. Di vatpasat nut toqori ba aiut ama Kairak di vasat nut toqori ba vasat nut lange. Mamar toqorkri go lulnga gu lange dap go, gua ruqup nanga gua sek, memar ivas ngu sameng asek, memar ivas ngu sameng asek, di ama ruqup nanga gua sek. Roqote di qri va ngu la ma, ma nangista vra mivatki rat muqun varaqi qarekt i aiut urivatki, ngo nari irasngo meda ngo nari dangdang. Bave qri ngu nari nak ama lavoka ba etk ama lavoki ia mat lugut toqote, vasat nut toqori s vasat. Ut mon vamna ba vasat nut. Sa qoir uranga ivat ba aiut ama Baining i ama Kairak di vasat nut toqori. Sa iarare ut monvamna ut nama nangista ba vasat nut. Ara mugas iarare ures ba ura varekpek di qoir tataram i aira di ama Kairak ba aira di ama Baining. Dap iaranga ma qanaskanes di roqote sa qalut vat iaranga ma dangdangini nanga ma qoe. Ama ma qoe di qoir nga roqon nas. Aminirki ia taranas, ama gueng nga taranas. Madu ut pat uranga imak, anga ma qoe imak, di qoir anga. Qoir anga valang, qoir angat ngiapki ma raka qat ngiap ma marmar. Dap savat iaranga ma qoe di ut naqot toqori. Bamat mas, di gu qanaskanesa samat mas. Ma lavo qalani disa qoir naniara nama qalum, kaukau, ma not, ma vlol. Ta ter manga dap nan me qalum arat mas. Sop naniara ni ianga ma mar matnga ngi la roqote diama ruqup nara di uri valang nas ni ianga me qalum aratmas. Utas e qalum aratmas ba uri gueng na ura iar, urit suktitk savu ra iar. <hesitation> qoir utuqum melul toqor madu ura mota ra tuqum melul. Mamar ive uri su ures. Ba ra tas memar na uratmas, ve ri rir memar, dave, nganat naqot parara ba dangdang. Dapes kale ra melul. Qosi anga gu qanaskanes di navarama lavada qalani, utaman scramda da qoir tat taram tat nari davama ma vlam iarom dama qoe iaranga i isa qoir aranga qutarir savat ara mem gana. Ba gu qanaskanes qosi i navarama risu, ma risu di, qalani disa qoir ama mar ama risu. Uri tak nures savama risu, soqop di meda vama risu, si da qa ngiap i ri valang matnana. Vama risu, sa qoir anga mar, roqor toqote sama qutsasarana nga tan iva ma Iare ama qale ra vama ngariet ama davung, dave ri, qoir mol varara yi ba qoir anga rarmengdam navamda yi dap va ti taqar ba dangdang varama ngaritkisem da mudiom naqa ma quiaqa da ra tat namanina nara. Qarak i qasap da qa vinam samat a vat. Dap qarak i qa rakmat da memar diva qa ret Aqak ak ama ban-ga ves uron sada aron sa ngo laqa sa ngo la di ianga ma qoe angararon da ngo taram ive nga ngararanas taqori. Ma gueng diva nga raranas ma ban-ga ma langeska ive qararanas aminirki dive ia naranas. Ve marmar kalamut nures ive raret pa raret ba raran yivuk. Soqop dive ngi rar sagi ligarka yivit ba, ba sasivuk. Ngemga di qasap da qaleqa maravat. Koir memar varaqa na goni. Va qoir memar ura nge na goni. Si dinokopes sa arapus naqa yi, nga ruqup nara nga risura dive aranga sarebap ba ari sal namat sarias. Nga ruqup nara dive ri valangmat nana yi, anga ruqup nara diva inirki nara yi. As di yanga na qoe angararon. Mamar mes dap mamar navat iarom ma qavalam i ngo, ngo maraman savat go iar ba ngo sameng ama sek, ngo maraman vat ama ruqup nap ama qavalap. Da nguatu gu sanang ives dangdang nango sasare. Mamar.